هو، د فلپین یو مشهور دود سیمبانګ ګابي دی، چې د کرسمس څخه مخکې نهه شپې مسلسل ماښام یا سهار وختي کلیسا ته د تلو دود دی. دا دود د ډېسمبر له شپاړسمې تر څلېرويشتمې پورې ترسره کېږي، او ډېر خلک باور لري چې که دا نهه شپې عبادت بشپړ کړي، نو د دوی دعا به قبوله شي. وروسته له کلیسا، خلک دودیز خواړه لکه پوتو بونګ بونګ او بیبینگکا خوري.